Pues aparte de rá bel ni ryw lo niz ah pues nú ga este rannu riyw ra béhw chi, ra béhw zëga kandzaa rama lo niz mas tuby rát’e, aparte de lárama pues ryw rá xgúly ra nii ná, kandzáa zhan niz gy, nii ni maru ranzanu ran un nez ree, ra xgúly gy cun ´ra béhw gy nii ni nú za lo niz stë, zë chi, ra-ra zgúly gin ii ni kandzaa gá xan niz, ra aparte ra–ra beld ni ráanu pues rá nii ni cun rá béhw gy ni, de rë’ pues nú stoo ra many este rá nii riwnvee nez reezy ah pues ra ni ná nii rni rabá este pues ra cangrejw per ra cangrejw gý’xy rnii raba, zóh tuny lah pa rama dixtil per ra cangrejw gý’xy gy zëgá nuu rama, queity za lo niz-lo niz dy per lany báñ. rë ga cerc loo niz gá ni nuu rama.